Paise Bajo pegua reta kuareta yepe jae jaereta icutura jaeko apertura pragmatismo jeisupava jeireta la bicicleta como simbolo nacional jeiretano jaema jaereta pintore como jaereta omaemo pintaviyepe jaema rembran jaema jaereta täta omboete reta jokua kua yae supevano jae jokua ma oboete reta